هو قول قداه من مره يتفقدني التيليفون، أنا تقريبا كل دقيقتين نحل نشوف إذا <hesitation> فما ميساجات في التيليفون بعدها نسكر، ممكن <hesitation> مرتين تلاثه البريد الإلكتروني نشوفهم، علاخاطر عندي خدمه في البريد الإلكتروني، نعاود نسكر، نحل ممكن في النهار <hesitation> تلاثه أربع مرات نلعب، <hesitation> نسكر، وهكاكا يعني لوكان تعد تلقاها عشرين مره في النهار.